Omwangyakya nganza ingabuka, ngabiribuka, inganaba omwameso, ngabinaba omwameso, ingatsumba ekyayi, ngabiritsumba ekyayi, ngawulha omugathi, ingalirako nomungathi ingahirakwa, ingahirekwe <hesitation> <noise> ingongera kwamaghetse ngabyiongera kwamaghetse neryo inga ingatsuka erikesya, ngabiri kesya neryo ingaghenda okwe mibiri yaye eyabulikyiro ngabulhikyiro